ס'דא מיליאנען קאלירן אויף די וועלט. ס'דא די וואס אונז ווייסן, רויט, גרין, בלוי, אראנדש, געל, פורפל, <hesitation> שווארץ, ווייס, ברוין, גרין, און אסאך אנדערע. נאכדעם איז דא אינדיגא, לילאק, סקיי בלו, פארעסט גרין, אסאך אנדערע וואס גייען אריין סאך טיפער ווי נאר די קאליר אליין.